Zero, arivo, roy arivo, telo arivo, efatra arivo, dimy arivo, enina arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, <hesitation> ray aly